أممم أحدث مغامره سويتها كانت رحله تخيم مع أصحابي في الچبل كانت ممتعه چدا لإنها قدينا وقت ممتع مع بعض إستمتعنا بالهوا و قمنا برحلات نمشي و إستكشاف الطبيعه و في الليل چلسنا و حل النهار وشاركنا قصص و ظحكنا التچربه كانت مميزه لأننا بعدنا عن ضغطات الحياه اليوميه و عشنا لحظات چميله مع بعض.